Sabuni isabuni- isabuni inona ikunda nimwi sabuni yahusu ani sabuni yahusu ngawa wafulu limiyenda ikatisha madoa ngataii sabuni yakwe dofi namwena yaikunda dofi kwa maana ikattisha madoa naili ni povu kani ngawa fuli limienda ikashi halufu ikaachia halufu iyiyi zipe nkhani yavino naikunda, sabuni inina iyachipande ya chipande ilinama matumizi mengi chilawanda kufulila kufulili vya kufulalila nkunina. Jinsi ya kutengene sabuni ya manzi chinki cha kwanza usenda lita ishirini yamanzi ngawase ye lit ishilini ya manzi ngawasende lita ishilini ya manzi yo weike kuchi kuchomba chikula usendi lita moja weka kuchombo chinina usendi lita ni inina ya manzi weka kuchombo ki nina muumu mwichidi mwichi dishi izisha yalali lita kumi na nane lita kumi na nane zizyo usenda